Inani nijaña niñexu untañun niyexu estofaduu chún, ka'a kuni ndoka inite te yañuni niyexuu chi unixu ndavaxu chia inix nanchi kadaxu koniyeko naxuu yee kachi nida kachiñoña ñanite niyexuu ye'e ndakero ya'a yi ndakenró vinagre koka ndavaru kiña'a ndakerixu kue tinixu ndavaxu chi vanjuna yii niyexu.